Fijirukubi kujabaw dini arangot dohe ban mbak guman do, hoza saorul ofia do mbak guman, nofia do do mbak guman, no mbak guman hukata sautu. Densehe ban jam gel, jam gel do fia do jam dididi do, no nong kajima hukan sautu, no nong niha hukas sautu pan majum.